Neka cuando ki aka motitiki a veces neka walmotlalilia vendas iwa motlalilia alcohol, iwa a veces neka cuando ke amo mopararoba estli, neka walyawi ka se hospital o ka se doctor para ma tlalilika itlah. Neka ki ka ne nivivirowa sa tipanos kanah ome esquina yompaka se clínica, o si amo tias kanah tlehkos esquina yi- am- kanah cuatro esquinas iwa ompa katki okse clínica. Ohpa ich clínicas kateh doctores y iwan kahki se doctor iwa se doctora. Neka cuando aka kachi moteteki ke kachi grave, walyawi asta xulalpa, ompa kaki se hospital itoka kaki se hospital neka ika kilia wenyi ohtli itoka covadonga. Ompik, yon mopatitiweh.